<hesitation> Nisy fotoa zashy iaho ohatry nigadrain'ny manzaka vavy ame tragno abo ambony be egny zashy, da ny fomba haniko zashy mba afahan'ny olo mamonzy anahy, voalohany eky zashy hiteko eka aloha raha misy mpiambina eo, da haniko ny fandresen-dahatra zashy, tegna tadiaviko aby zashy ny hevitry farany maro zashy ezahako mandresy lahatra an'igny mpiamby anahy igny raha misy ny amign'ny ao, da raha sy mety ame izay moa izy da sy mainsy mikoikoika aho ka, mangaika olo ze marindrigny amigna ao: vonzeo aho, vonzeo aho, akoa za zashy nagniko aminazy, izay zashy ny hitako aminazy satria za gadra e tegna aminazy za.